الخمسه هيبقوا سعد الصغير، شعبان عبد الرحيم، وأحمد التباع، وحكيم وأنا الخامس، وهنقضيها بقي مواويل وأغاني، هنعمل بلد، هنعمل بلد راس مالها المواويل، وأحمد التباع راس ماله الهجص، يقعد يهجص علينا، فهيسلينا الوقت هيعدي علي المريخ لأن مفيش ناس تانيه نقعد نسمع أحمد التباع.